So lamu ana foci jawdi e faguru heɓete. Sabii ko himɓe joɓata impogaji mun hen. <hesitation> ko nandi e mun ko ana wawi mareɗe moyinɗe lawi e kulle kurɗe wonnande leydiɗi. So wonaa ɗum, <hesitation> leydi fuu njiɗa yirwi, <hesitation> a tawan laamu muɗum ana foccii.